إذا كنت مجبور أزرع أكلي أجدر أجرب أزرع أشياء سهلة مثل الطماطم والخيار، محتاج أوفر تربة زينة وأسجيهم بشكل منتظم، وأتأكد انهم يأخدون شمس كفاية، وأعتجد إنه بيكون ممتع وأتعلم شلون أعتني بالنباتات ومع الوجت أعوز أوسع زراعتي بأشياء تانية مثل الفلفل والأعشاب.